Nifurie ng'umbe, mburi, magonji na vinyawi na ghachilaghathwala kana digidigi pia Ng'umbe nifurie ang'u ka- kamnivwa kole ni ya kika ikamiva njirwe kwa kama mariva kana kwakolea ng'umbe tigh- tighe ukorofi to tifurie marafiki na binadamu, mburi nitifurie aghu nifurie na nyama yakwe kabitha, nifurie kabitha na magonji nigafurie mera thifurienyi thana angu ghachituna mnu.